Mi buran yidugo mi yima ngam mi wata himbe seyo. mi yiman be dande beldum ngam MI seina himbe to be do nana dande am. gimi do bedda mabbutuggo hore goddo latta goddo hebi andal den bo yottinan lenal boddum hedi gimi ngam himbe fama.